salsa salsa rithmu sin mɛna an miziki an mizikira wuyan salsa be sin mɛ na a buɛ salsa a'o vrɛma salsa i wa jue tomu ɛnɛ we fi mɛ ɲu na ma tete an mɛ ɲa yɛrɛ a piano bwɛ in a piano bwɛ um unɲa sun un we bɛ salsa ma tete in bɛrobe wiɲa a don salsa be simɛ na un ɲa sionu si un ɲa we siomu ɲa